Rota ɓo moto we, wo gar ma dagig muy ɓo kalkaŋ fatarka walka aŋ da ɗi de kuntarḛŋ. Gal dagig muy de tabanen, laza ko nak fal- fal, jaz gə mondo koso ne o yala. Ke bada hadal, ke mused dereke ŋgal degig muy də nanen, ke lak fal fale, o koso, rodo had gə kalko korsem tine ko, kenag taa. Ḭ ke nak kɔs, a yene dagig muy ne da u kud nya tra igra, te nak kɔs fal- falen. Ta dar mu dagig muy kane de, ḭ te kɔsɔ naʃet, te eten njari, ri <hesitation> re jayid, na mo koso naʃen i gə bada derek. Dal kana koso we ŋgal mudu ke di de tabo, dagig ɓo muynen ḭ gə nak tara fal- fal. O, o ke risi, kra jaha kalkiŋ ka koga dala, kafa ketḛ ja gə ri. Ri ray de vo na nanem, u ked na to orgə, o ked ndenay ya tra ja deni da. Ya ta ote ɓe leho kalka, batar ka wala kal ha daa o geriŋ dedeŋ, degig muy ɓanen ke na koyen. Kena kuy ne o tɔŋɔ ɔsɔ na koso ŋge kenag kenag ja, koso pale o kirisi. Kubiy kay ʃale kuy ke ten ja. Ja ri wayid, rota wa dagig gə muy ɓa kalka ya tu nene nen. Kalko wasa ŋgale nanen ke tare yel, tan gargo. Wuy ndḛ ke daway bar ja ge najid, dray ja, ḛ kosi yenen drek bede yala. Bəde ɔs taaba keten ja, kosi nen drek bed ɔs tabaa ke, yeden ja, ja dare ja delke. Na ta ga na kuyne, na kuy fal- fale, o a̰de kosen danit. Ki o bada ɔse drek kana mude de tabo, mu dagig muyne kana ni genaŋ tan tə, ɔŋ oso te. Te he tɔŋ os ra daha, walas ke tugu ziad ke kiʃal ku. Kuy, lana dani ɔhɔ miʃil dagig gə muy, oto ɓe o ne lab kal kɔsen na ba ad nelel elbe. Tan kan utu ruka ha dako, na koy ne dala, tato ɔse, ɗigi kenag juma ja- ja yatu gen ja ri sabar ge togo zi ne u wol kɔsen danit ti o bada ha wɔl zi derek. Be ɔsɔ muɗa zep ke dagig ge muyil ne ke tɔ sara daha, oo, dat kwa kwɔti Ta nan dagig muy ro ta ba na mba ŋgal koso ŋgale nay, garde ta ba wol bena ke na kuy ne o kenak. Na ka na kuy ne kona bruy ne o fal- fale, o kur kɔsɔŋ ŋgani ti o. Laŋ ale tur bana kabad a kɔsɔ, jari ri ri re jay. Kena kul ne fal- falə, kenak oso ɔs ɔse de yabo fene ri oko. Tolo fal- fal də, dis ŋgali waye me mani de ʃika kaw de yala bi targar ku e di ta. Jari al tara jene wene mane u ked neku, kur kan rɔydi dini da, ha dan dagig muy den galaŋ ŋgɔ, dan de na nabji dana na mba tɔs te i dan tag. Tag bona mana mana, te togo zi o na matri ones ke kam degig muy ho ḭ tahan zata. Ta ne elbḛ, o tab dagig muy ke kelke ke fakarka kalka da ŋgalen ten, lazam kama kuy ne. Ge tar fa fale, ne naŋgal dagig muy de nane nelme.